So a jiɗɗo hombude kaadungal maaɗa, a hippan ngal. So a hippii ngal, ndeen kaa ɓamaa balaaje ɗee ponndaa kañun e keeci kii kombaa. Ndeen kaa kombondiraa juuɗe ɗee, <hesitation> non woni no saaya kaa kaa hombirtee. Bon, tuuba duu, aa yeeso ɗoo e caggal ngal naatondirtaa. Ndeen kaa leltinaa faa gaasa. Caggal muuɗun, ndeen kaa ndeentinaa ɗun fuu gootel gootel. Aɗe homba iwde koyɗe faa ka keeci gaa.